Ni kya be ni a ba bi ba. U ka, aba bi ba i itaraba, aba bi ba i inigeria, a mbya wa nyunu a jiyana sansan dan a wapam be zin u koma i bya a ni, a nutsu wapan sansan u zin u fyinbu i nu a wapan abu a fyinfyin i nu wapan na tsaza apa ku yi dan ama nci nwu wapan am mci tsu’a ra a wa ci tsu’a na a lococia u ma na fyin pa zun dan be na zin wapan na a ye ta’ì dan au ura zin wapan abu a ri ta yi pa zun dan a’u u ci nwu wapan’a jukun wapan ci dan u zin bu, u hwen bu, u dan ji i nu wapan toh i be nyunu’a jinya ndi dan mjo nwu jim ba bua hwen hwen inu wapan ndi para bua hwen hwen i nu wapan From zero to twenthy- a zero i nu wapan be na bau dan, ato’u, pya a zun, a pyin’a, a tsa, a nyi’a, a twu’an, a shishin, a tsupyin, a ntsa, a tsunyo, a dwa, nwan nzun, nwa pyia, nwa tsa, nwa nyiya, nwa tswan, nwa shishin, nwa tsupyìn, a tdua nwa, tdwa nwa tsa, tdwa nwa tsunyo, a dizun, a di zun nwan nzun, a di zun nwan pyin’a, a di zun nwa tsa, <noise> a dizun nwa nyi’a, a dizun nwa shishin, a dizun nwa tsunyo, a dizun nwa ntsa. <noise> toh kaman inda ni mbyam nhwen a bu i nu wapan da ga one to twenthy a so nna mbya a san bu wapan a zinzin ba nwu i ndo ci dan sansan a nwu ku zin yi nu wapan, anwu ma zin yi nu wapan kwi hweh ba nu wapan, ku i zin yi bu ba tati i nu wapan kaman yan da wa nci jinya nci wapan, nhwen bu i nu wapan nka na zin ji ba nì ì nu wapan í be nyanu wa jinya na so a wapan atsu wa sansan wa anwu ma do ku na zin nu wa sansan be dan jinya na wapan be zin wapan i taraba be na zin wapan i, wapan, di ci bua mbu mikyin di ci bua kaman yan da be na zin nu na nyi Wa ci na a wapan san san so i na fyin aba zhinzhin a nu wapan wa zinzin be na hwe i fin atsu wa zin yi yi bu a wapan jukun wapan, wapan sansan a wapan ba na gbe abui wa san san ba tsakani’u ba pazun ba nwu wapab nwuza’u jinyana be dan bu ma du u ma ci nwu wapan sansan wa u zin wapan ba nwuza’u ko be dan wa nci ya na bu na dom, a nu wapan nzin’a di pazun ma ci nwu wapan i bya di tsazam wa ku nwa zum jiji ye ba anu wapan nzin dan nwuza nwuza.